<noise> isideke usitende syota sasyene, <noise> silola amazingira nasyene, sikama avanu, <noise> siva sitora amanyasi, <noise> sitora amanyasi tena kulimanyasi ukukitendela sia amanyasi kukoni mradi imanyasi, hamna kulinamanyasi kasyene kulyujuijima. <noise> Na ndomaana ungalole ikiota kyakyene, <noise> kilongosa amanyasi amalaini kama kakodolo furani ivi, harafu ata amanyasi akakunzi kala, kalitofauti nakalimukati, aya manyasi gala, kyuma kutala wiwona kisoomba, tena kisomba kwakutumila undomo, <noise> kikeka ihutumire undomo, hisahikeka pakisaka pala, kivikire inyasi kira kitenda ikyene mukikwerevelile gwitena kibya ikatole ilingi linyasi, kisaka tena kitende ndukikwerewire ikyene, <noise> apakisiku ikiota kiva, ikyene nakyene nyumba jakyene kira kisirire. <noise>